الشبح اللي يخاف من الظلام كان دايم يعيش بالمناطق المضاءة، بس أهل المدينة كانوا يحاولون يطفون الأنوار عشان يطردونه. ما كان يدري شنو يسوي إلا أما صادف شبح ثاني جاله سر جد يخلصه من خوفه.